Markapaso jei supeva retako kuaretako ovae kiraiko yande kiraiko yande corazon eh omii oi yande retepeva, kua reta oyapo ipuere vaerako kua aguiyearako oyupi yandegui yande presion, ani vaeravi ogueyi yandegui jaerako kua reta oyeporu